Xtchuknik na'l wa'chi', wa'chi' k'olik este rcheek i xtb'an, axtb'an invertir njel, njel wu <hesitation> impueston wu njin ktoj ahí al estado sino xtb'an tokar puerta chi jun pais chik por ejemplo país poderoso digamos estado unidos canadá, inglaterra ngel otros paises wachi, wa'chi' kiryaa ayuda chu wu pais guatemala..